Elaka lyo lyene ndi tandi popi otandi popi elaka lyoshindonga. Elaka lyoshindonga ondili hole shinene. Shaashino ngele owaadha tali popiwa. omuntu ta thamuna sha. tashi ti elaka ndyoka hali popi oshinima kondandalunde. hali popi lela oshinima ngaashi shili. elaka nduoka ihaali holeke sha. nenge otali ku lombwele sha. otali popi lela lina eityo ewanawa. Tashiti onda uvite uugumbo sho handi popi elaka ndino lyoshindonga. Shaashino oshindonga olyo nokuli elaka lya simana momalaka moshilongo shetu ngele otashi ya koku shanga. Ngaashi aalongwa mbono haya shanga omakonakono. unene ohaya pulwa moshindonga. tashiti oshindonga ano olyo elaka ewanawa. Elaka ndyono hali gandja omayele. elaka ndyono hali popi iinima ya ndjangumukwa nawa. nelaka ndyono nookuli lyaaheshi edhiigu oku popya. Tashiti ngele owa kwatakanitha andola kuwe nomundonga. tashi ngawo oho ka popya lela elaka lyuukilila. elaka ndyono ihaali kokota elaka. ngele oto popi. oto popi elaka lyuukilila ashike tali inyenge ashike mokana. tali inyenge ashike tali dheuka. tali dhingoloka ashike nokana. tashiti ano oshindonga elaka ewanawa lela. nondili hole lela shaashini elaka ndyono lya manguluka. elaka ndyono hali popi iinima kondanda lunde